ഒംജി ഹാലാത്ന ബാകില്ദ ലാക്കുനു എംച സരിപാഡിസാവഡു പണ്ഡാ, സുരുക്കു ലാക്കു സരിയാദു തിരുഗുന്നാംദു കിപാര്ദു ഹൂവോഡു। ബൊക്കാ ബാകില്ദ ഹിംബാഗദ സ്ക്രൂലുനു ദേതിദ ലാക്കുനു നാജുകവാദു ദേപൊരു। ലാക്കുദ ഉളായി തൂതു ബൂര്ദുന്നാംദു സിലിംഡരു സരിയാദു കെല്സമല്പുണ ഇജാന്നു ഹൂവോഡു। സ്ക്രൂനു ഇജാന്നാ ഗേരിനു സ്വച്ചഗുളിസാവുദു। അവു ഹാലാദിദ്ധന്ന പൊസത്തു പാഡുദു। ലാകുദ ബാഗദു എണ്നെ ഇജന്നാ ഗ്രാഫായ്ട് പുഡിനു പാര്ധു സരഗമല്പുദു। ബാകില്ദ ഹിംബാഗദ സ്ക്രൂനു കൂഡാ ഫിക്സമല്പുദു। ലാകു സരിയാദു കാര്യ നിര്വയിസാ� പരിക്ഷി സാവരു।